Jetako aceite reta oyoavƚavƚ oime oliva, oime girasolgui ouva ñanaretako kua oime ñana reta ipise kavivaguiko oekƚ reta oyapo vaera ipuere vaera oyapo reta aceitera jaema kuape oime mbovƚ katu aesa mbae mbaeguiko oekƚ reta mbae ñanaguiko oyapo reta aceiteravano